Tok rok kwbangma lama bai kok saaui mano. Tok rok khorang tei naisiklaaiui kok salaio. Tok rok rwchaplaaiui tei ringlaaiui bongni khá kok chaplaiui. Hayungno mwthangna bagwi tok rok khorang kotor kotor khe chiriklaai o. Khitung tei bokhrok lariui bot ok rok kok saalaai o. Chwrairokni bwsakni tongmung tei himmungrok belai kheno khá khamma khá chapma tei hamjakmani muchungmano phunuk o. Kwbangma tok ni jaat rok kok salainani bagwi bwkrang no kiting tei loriui bo kok saalaai o. Khaisa tai kaaisa ni khorang swrungui bongni hamjakkma no slaalaai o.